La cucina Gourmet veni di la Francia, ed è dda cucina ca nun è fatta pi manciari assai ma pi assapurari lu megghiu gustu di li cosi. Pi priparari un piattu Gourmet di pisci, li cundimenti ca s'hannu di bisognu sunnu: lu pisci, lu pitrusinu, la lumìa, l’agghiu e la crema d'acìtu. La cucina Gourmet nun è sulu bona di manciari ma è macari bedda di vidiri.